Velaí, pos muchu no sé dela cozina sueca, peru me cumpría abondu de dil pa allá a preval cosinas. Comu es un país con mucha costa, sé que gastan muchus produtus del mari, comu l'arengui i el salmón. Peru amus... que tolos pratus que conoçu, los conoçu por mé de l'Ikea, el comerciu de mueblis... Las almóndigas son el pratu estrella... que las sirvin con puré de patatas i un moji ralu. Tamién es mu anombrau el “smörgåsbord”, que lo tengu leyíu enas redis socialis del comerciu esti, i que es aspecii de bufé con varieais destintas de comías frías i calientis comu arenguis, almóndigas, quesu, salmón, salchichas i untu. Tó compañau de pan i mantequilla.